ʻOluʻolu wau i ka noho ʻano ma nā ʻano wahi like ʻole. <noise> Eia naʻe inā ua pono wau e koho ʻoluʻolu loa wau i ka noho ʻana ma ke kokī, a i ʻole ka pūneʻe a i ʻole ka hikieʻe. No ka mea ma luna o ia mau mea loaʻa nā uluna. A ʻo ka uluna he mea palupalu a hōʻoluʻolu i ke kino. A loaʻa kahi e kau ai ka lima a me ka wāwae me ka ʻoluʻolu loa.